Resaka hofantragno draiky edy misy le trano fa miaraka amina rano de miaraka amina jiro koa izy de matetiky regny lafolafo de agny amny un million cinq regny de efa miaraka akao le le fondrony jiaby fa misy ndraiky trano le tsy miaraka amina rano ndraiky jiro fa izy koa le madindinika regny matetika akeke amna cinqu cent mille franc akeke fa izy koa le tragno maventiventy regny <hesitation> matetika eo amny un million deux cent regny akeke.